عند التفكير في اللون الأحمر يتبادر في ذهني الع- الحب والعاطفة، يعتبر الأحمر لون يعبر عن المشاعر القوية القوة والطاقة يرتبط بالتحفيز والحماس، الخطر والتحذير يستخدم في إشارات المرور، الثقافة بعض الثقافات مثل الثقافات الصينية الأحمر رمز للحظ والسعادة و <hesitation> يرتبط بالألوان الزاهية للزهور والفواكه.